Jää köö tele visión ro’ ‘ná’ xa e xin control kié’, Jöto kie’ ne jö ba xa jy <hesitation> jy jy my ñi e ‘ná’ re ‘mⱥⱥ ra jö kie la re xé’na e la <noise> re llǿǿ ra kö’ jötu kie la’ ba jö e e ma re xé’na xire ‘ná’ ba e xa la bii e fa’ta’ e xin antena jö e la re lí fó’ xa señal e re ngýn jy ï’ e dse ngýn ñó’ tele re faa’ra jö <noise> kie’ xaba kö <hesitation> kö my ñí o botón kié’ e re ‘mⱥⱥra kö’ e re xë’na kiela’ ere llóra kö’ ki control jö ba e jmⱥⱥ xi ‘náána e re xena e re lloo ra xi re guä’na canal, ta jmí’ kié’ re lɇ.